Kia ge tebe se ngone gahi jaru se ngare ge ua, dadi ona yang ngom kia ge ahu se sone ge ngom se ona ge, dadi ngone fo kia mansia ge ngone nao ona laha laha rasi ngone sari waro ona na tabeat sedaba fael ge ena jang bolo ua, ngone sari waro ona na fola madoya tora gosa mansia laha bolo ua, sedaba ngone sari waro ona na gosa ona na yaya se papa bolo ua rasi ngona fo kia, karana kia ne ngone fo maku gosa sado sone sado ngone kia iya ona ona yo gosa ngone jang ua coma ona na fael se ona na tabeat jang ua ene se gategena rai ge nage ngone na fola madoya magai iya jang rewa ma.